Supu sun ak midaasen supu midaaseni rawotenii, dumii won biri fa itguurenie won ak Pili Pilia fa ndimuafa itbubuseni akasiin lila miotii amo silaate midaaseni mal Raawoteni iticheni hoodiseni wom feden sun duum mal ndimuaf pili pili kas kaeni soodiinen marsuur miot duum silate won sadeen sun idaren pili pilia ndimua iyoo sood,